أنا اتولد في صفاقس من تونس, و <hesitation> كنت عايشا معناها حتى كي أنا صغيرا, وكل عشت مع كيما نقولوا إحنا دارنا فوق دار جدي, لذلك, عايشين عايلا كاملا مع بعضنا, والله محلاها الحياة هكيكا, و اتعديت طفولا سمحا معناها, وتحفونا كفاش كنا العايا غاديك والكل.